حالياً أنا قاعد نخدم على تحسين الردود, والقدرا على فهم التفاصيل الصغيرا, بش هكاكا نكون أكثر دقا وفاعليا في التفاعل مع الناس, الشي اللي حمسني, هوا كيفاش التعديلات الصغير هذي ممكن تعل فرق كبير في التجربة اللي تعيشها, باش تلقا برشا ردود لكل موضوع, وتكون قريبا برشا من طرقة كلامك, وفهمك للمواضيع, وطرقتك لصياعتها.